Mjirmur marghi aku rayuwaku ndama akurachuy aburi yu mduri yu thliga malakwi bgu kochi kilakisa gugu lawan ladu thumda babagana aku yanayi rayuwaku abanku yu abuburi wodi marghi misali borno state adamawa yu abuburi wodi har yari kala kala gul ivirga tan anu yari ku duyu agari ko ivurayamg yu angari vwa, vwa yu asuni chikumtu duri ya chiba vwa piwa alkibagu yu anga kibaagu dama umulmurya mji anu aburi giwa kibagu balai yu aga abokanai yu ivur bubu abalauwu kautikari chibokyar yu ivur mbu laguna yu angari kibagu fluently mathukuryi yarigu giu achukina bay u anga fulafanci yu anga sosai yu armu amala yu ivur mai adu laku mubi yarku iviri suku mubi uba yarku fulatanchi fluently yu angari fulatanchi markurkunn hausa da ama hausa yu latari ivi kaduna inda ra mbuda yu indaraja yu angari hausa sosai anu mbubuda yu angari hausa anu mbubuda yu angari hausa toh ahuriyu kwa shuwa yu angari michika yudagumari kuku magu ahadari yu ivur gari michika gadubari da ama dangi dangimur dumuranga yu anga michika. Yu angari marghi yu angari kbagu yu angari kanuri yu angari falani to aladariyu mudan nupe indigo niger yu angai nufachi cha wur mbu mbu ku ma yariku dadama giu ivur gariku michigwanum yu angari nda nagu abathuka gubada ndurimai kuma yu bathuka sar yimi duri kul lvi giu aladi yariku babur ya anga dama basur kam najama aga kbagu kusan similar ama babur baburanci manada are request ki achu yu achu du yari ku yu bathika chuban char yar youku yar madubu ya anga mugwi yi anga char marghi yu anga unur damba yu anga sai dugu abathika gulbada dur mai sai dai kiu a chiru abur bathuka mal deep akwa thlagur yariri ama nama bathuka yir minti talafin agap yari yarku cha yu anga maburi kanuri ma zu kanuri mdu angaya ndugu aban dashi daga in araya. Ea mama mama kniatanchi giniarya aguwa kanuri mji a chu anun <noise> gadubai mtukurgu adadayar <noise> ar fadari shehu borno mu vir mdu mji andari direct naya anga kanuri amma hanbanku azakuku da shinaya ga shaga kanuri mal yariya chup jan umiya naya angari kanuri naya angari marghi marghina tutubu umiya sosai amairi pudum umiya kusu kanuri ma mji virnu maji vioduyar naikam angari yariri alkanurimai mjibathuka anu mji bathuka suni aburi yu alkanuri mal ama yariyarku dum giu amentionuri ku yu anga aiyi diu kura sa’a emi durmai gul kura sumdufu durimal aku yariyarku dum yari yudagu gul agaban banda unda marghi yu anga kanuri yu anga fulatanche yu anga shawa marghi a’a chubaryu marghi yu anga babur yu anga chibok yu angora hige michika yu anga hausa yu angari mjiri sukuku mutane <hesitation> niger ku <hesitation> <noise> kodushika a mention yu angari. Yari yarku cha angubankuguda umlhu guda kumu gin a chiba ko aku angu akuba yu a menchaned cnip nagu abathika chuchida akwa mai nagu abathika gulbada dun mai yu anfuri turanci kumu ba chip nagu anbathka chuchida du turanci lri ku giu angari ku turanci gul gari umakurema bada yauwun baraki lagos yar hausa stul aiyi yari da mai ama yu angari ki kasan borno aga adamawa ama kuku ju angari fluently kibagu ma yu achu kibagu nagu achu buri yur zin magu anu abari. <hesitation>